kama minji fuɗo shira go shinga pengo kar yun fooro kar digru am ti bato shi ka ligo wa fuɗo shira kan wa fuɗo anɗo kar ɗigoo am kan foɗurun sira go shingamar yun shuran kar piru washinna kumu piɗi shirago agam tingrin kar fuɗani keelankui ka ma fuɗugo shrago tingrin shir shrago laɓiran wai shir shrag̱o perogo kar wa waishina, washina ti pitu aƙam mandi tingrin ti ye keelakui mo shi mingi mar ɗungugo fooro kan futo shirago kama pena ti piɗi mina shinga aargo ya nabu shigg ko karaatu ugro trono kan fuɗon shira ka tronoi keelankui trono shir shiki ta trukujoi shiɗam tingri kan ari piɗa shir shirago kar fuɗani ka lonowa jingro kama fuɗugo lonowa jingro shirago yigo walla kar shu shiina aƙam mandi piɗai shin ƙar shaɗanim penan ka ma fuɗom kar shu shina kar kumani kama kuaɗina fuk shinai menam yaƙogo ɗungugo ɓedugo fuɗo shira ɗigaro walla ti ku piran mo mama fuɗo shira kitshi ma penna mar fuɗu am mar koro trono mar fuɗun shrama ma shirama tra ɗia ni walla